<hesitation> Conndi fuu ndi njiiɗaa, a tawan e maaro walla gawri walla mbayeeri ƴiwi e mun Niisete, so masiŋ niisiɗaa walla so tawi jonkaa a unu walla duu a waɗii e hayre a niisii. <hesitation> Sabi mawɓe aranndeeɓe ɓee nde kaañe ɓe niisirta. A yii hannde faa wartii masiŋaaji niisooji ana ngoodi.